Tiddo kanko on daddo. habdu a umma a tefa halal ma ngam a hisa semtende be tornde ha himbe, ngam to a tiidai a semtan.